um 定然会很方便咯，科技会弄咱很方便，咱生活很方便，啊，风险一定有的，风险就是要小心，啊，真真是要小心，你没用你就很不方便，你用你得要小心，这样 nia 咯。

哦，这个礼拜啊，我看到那样的耶树咯，嘎，那样的，啊，这样的，这样的耶树跟花，花我有看到啊，那样的玫瑰花，啊，很美。

会的，会的，我那个母亲每次跟我们讲历史咯。um 她是 suka 讲历史咯。um 家的历史啦，um 她讲了等下又讲咯。um so 我寥寥很知道家的历史咯。

我玩耍纸牌，玩耍给忘记咯，嘞母亲每次骂说饭也甭吃也甭睡，嘞齐玩耍，有时玩耍谁人输的得还钱。tapi 没还钱嘞，每个就齐相骂，骂了没讲话咯。

啊，看什么戏啊，啊，看什么戏，看，看欢喜的戏啦。啊，看，tapi 看电视节目啊，啊，我没什么 suka 嘞它时间花很长啊，啊。去戏院看戏啊，那就很少啦。

um 孩儿那个故事书，很多咯，这班啊我们全部用绘本咯，um 绘本讲故事咯。um

um 没啦，这哈，没什么特别的啦，um 就是别啊呐多多事呐，um 东讲西的人啦，um 我最不喜欢这样的人。我最气这样的人。

我喜欢青的色，因为青的色觉得讲看了会开心嘞人会知，会有精神。嘞早起头你去看青青的东西嘞你眼睛觉得非常的爽快，快乐会看见较清楚。

um 我每次看到那个，um 是那呐的咯椰树咯。椰树较多咯，um 椰树还有草啦。um 花有一点儿啦。um 还有这边路边还有种很多花花草草咯。

我们国家啊，怎样投票啊，啊，投票啊，um 我是用啊，很呀 um 很呀古板的 um 方法咯，要去到投票那个位，啊，等下那边有没？um 就用手印咯，啊。

就这次啊，就这次就是本地的六个人 um 到尾到尾叫本地这边的人后面叫六个人跳舞咯。后面去 um 这 um 因为去音乐咯 um 就较 um 不一样咯。

um, 这五年来喔，噢，有啦，很大那个 um 改变啦，头次喔要用现钱还钱，这阵啊，没咯 ,um 这阵啊得用电话咯，um 我用卡咯，这样款。

我 suka 十二个肖，十二个肖，因为十二个肖内，会知晓他们 um 谁人跑最快谁人跑最晚，嘞谁人最坏，老虎最坏，老鼠跑最快，猪跑最晚。

um 没啦，没 um 有啦，诶，别讲没啦，有啦，希望每个人全部，um 全部 um 平平安安，好好欢喜咯。um 身体 um 健康咯。

没啦，我他们国家没什么有讲人怎样讲，呃，跑掉啦，没啦，啊，若是讲年轻人什么喔去读书读了，后尾就较较较会晓来讲啊，后尾就甭回家了。这样尔咯。

哦，我没这样那个朋友啊，啊，这样我就没办度跟他们讲什么，什么笑话咯，要给他们讲什么这样我没咯，没这样朋友。

我家的最要紧的事，发薪水了，得讲五八仙得存，留起来，不可花，剩的几八仙，五十八仙留生活，嘞有些的还孩儿读书，有些还电钱。

um 我的国家啊，有啦，那个个那样的咯，Hussein Onn 咯，这历史人物咯，啊，我们那个啊，国父咯，啊，下尾传奇人物哈？，啊是我们本地那个白毛咯。啊，

哦，时间在路这样讲去走过头久的时间不好啦。um 做么嘞？因为你过头运，运动啊，um 过头 pun 没需要啦。那样就叫做劳累咯，不是叫做运动咯。

um 我是 suka 穿白色的衣物咯，um 它那个布的这样是较软软的啦 tapi 它重重那样款咯。um 这样款穿了了较好看咯。um 重重 um，因为我肥肥嘛。

有什么色啊，有较 suka 白色咯。较浅的色。白色较浅黄啊这样色，还有青色，我 pun 是会 suka 咯。青青的色。um

哦，手，手机啊，手机就没啦，就是那个要，要他那个，啊，电视会好咯，啊，是讲若讲电视不好，什么手机 pun 不能用啊。啊，没讲什么特别那个什么牌啦，没啦。

它的部长应该得关心，关心他的区 um 人有惨的人，他得去关心，啊怎样去做他的生活较好，嘞帮他做较，会晓去做工，会晓做小的生意。

我们没什么注意啦本地有什么艺术家啦，还有什么工艺师啦。这样都没什么特别啦。有什么这阵子 baru 发展啦 pun 没人去看有什么人较出名啦

哦，这位 um 就是教堂咯，啊，教堂就较不一样咯，啊，其他位就没啦，没什么特别的，特别的，没啦

啊，我玩我的那样的，um 这那的叫做，它，它像嘎马脚，um 那样扑克牌呐，tapi 它不是，tapi 它那样那样的喔是像嘎 um 是塑胶呐，做，做样啦，这样款那个 um 啊玩耍东西啦。

游泳会帮助你身体较硬，较健康。嘞你游的时头会在那海里非常的快乐甭晓。嘞，你有人被掉到水里你能够去就他人。

um 有啊，我曾坐去，去坐那呐大船出，出海咯，um 大船出海，um 会啦，看，看海啦 um 看风景咯，um

啊，没啦，我们没特别那个，较 um 较严格那个那，那个怎样去，去计划啦，um 没，没，没什特别那个这样款的没。

这啊，有啦那它的树咯。啊，最会用

<noise> 我喜欢李显龙，因为他会做新加坡非常的发展，嘞每个人民的生活会非常的进步。嘞，外头来去做工的人会方便全部。

哦，我啊，希望讲哦，后次我啊，能够健健康康，啊，身体好好，啊，自己能够照顾自己，来过生活。啊，

过去十年里到这阵，天气都有变，行情是十二月会下大雨，三月，五月到九月都下雨。

um 我那个好朋友啊，我是 suka 有的人那美美这样讲 um 人 um 这样不多话 um 开心开心那讲也。

um 在我们这边啊，um 较多啊是儿来照顾咯。[um]so 要去讲去老人家去顾就较少啦。

我希，我能够做讲每天得去走路。走走，不可直直坐。嘞，睡得会早睡，会早起来。嘞，吃的东西得呃，不可吃过头咸。